Ny chausse-pied zany da manampy amin'ny fametraha ny tongotsy anelanelan'ny vodin-kiraro mba tsy hikorisa ny kiraro. Da igny koa miaro ny tongotsitsika mba tsy <hesitation> haratsy agnaty kiraro ao.